Hang daku one meseng nda'uk agu ute saung daeng hang hot le gula'n hang nda'uk kanang agu wae kolang. Hang hot leso'n hang ikang agu ute labu. Hang hot te mane'n, hang nda'uk agu ute labu kole. Nik cara kaon ute saung daeng pande kokor one wae agu bawang eme pande nda'uk pake mejik teneng one mejik, eme pande ute labu cero tumis kaut agu bawang kole. Terus eme hang ikan kole cero kaut agu minyak.